Binatang yang paleng aku takot tu imau karne imau tu kan galak ngeget yang pertamo yang ke due tu galak makan dageng manusie kan jadi sape yang dak takot dengan imaukan kalo di utan cek tu kan gek ketemu kan nah nah binatang yang paleng ku takot tu kan ulo ngape ulo tu nakot ye tu yang pertamotu ngeget pacak ngeget ngeget pulek kan bebise bebise tu pacak mbunuh wang nah ngen pulek ulo tu pacak mbelet mbelet kan nah kalo lambelet tu susah dak pacak nak lepas kan gek mati kan ngen pulek kawan ku tu pernah dulu e pas aku kecik tu e di geget ulo di cetok ulo kan cetok ulo dikaki e terus di baw di unde ke uma saket kan di unde ke uma saket tu di e bius di klehoke bise ontongbe kawanku tu dak mati tula jadi disitula ku takot nia dengan ulo tu ngape kerne ngeget teros ini labi nah labi tu ngape ku takot dengan labi labi tu men kitek manceng tu Galak ngeget galak ngeget kaki amen kite manceng kan galak nia kaki tu terjon ke ayo terjon ke ayo terjon ke ayo men ade labi ngeget ibu kaki kan cak tu nah jadi name dak takotnian dengan labi tu galak ngeget ngen kedue tu galak makan ini umpan panceng umpan pancing ngen pulek kami di doson tu dak galak makan labi tukan jadi tula ngape ku takot dengan labi gigie tu tajam ngen subawa nah subawa tu sikok takot nia ku dengan subawa tu galak dulu kan pas di kebon pernah tu ku jinggok subawa besok nia besok nian mak betandok kan jadi subawa lanang besok subawa tunggal kalok kite di doson nyebot ejadi itu galak ngejar budak kalo di doson ngejar budak galak makan brondol sawet kan galak makan ek bebet sawet bebet sawet men nak tomb nak di tanam dulu bebet sawet tu baru dem di tanam tu galak nian dimakan subawa kan men dak di pagar dem abes galek dimakan subawa ngen pulek yang aku takot lagi tu dengan ikan buntal ikan buntal tu sikok galak nian men kitek manceng satu apek galak makan men kite dang berenang e galak ngeget Ngeget kaki kawanku tu pernah mandi di ayo di pae tu di geget ikan buntal jadi be bedara galek kan di kaki budak tu apelagi di batang dayo way dibatang day men wang dang nyuci kaki di celop di ayo kan galak nia di geget ikan buntal tu nah ngan ku takot pulektu ngan koyok karne di doson tu banyak nian koyok gile koyok gile itu galak ngeget wang galak ngejar kan mane pulek ji wang kan men di geget koyok gile tu kene rabies tu prangi kite tu sragi cak koyok jadi cak koyok galak nyalak nyalak cak tu kan nah takot nian ku kerne ape ade tetanggeku tu pernah di geget koyok dulu di geget koyok kaki ye kan sampai di rawat di rs tu satu bula ngobatke rabies e tu nah cak wang ini cak wang stress kan nak marah marah kan kernek rabies tadi nular na ngape tula ku takot nian dengan koyok tu yang ke duetu